بفضل البرودة الشديدة، لإن بتقدر تلبس ملابس دافئة وتقيلة وتكون مرتاح تجعد في مكان ميوصلش فيه هواء وتتجل على روحك، لكن الحر الشديد صعب التحمل ممكن يسبب تعب ويسبب ملل في بعض الأحيان.